टीशर्ट और जीन्स जैसे केजूल कपड़े थंधी। सामोक और पारिश के लिए हलका जल्रोधख। जैकेट सफारी के लिए हाथ और पैड़ धखेवाला। कपड़ा और अरामदायक जूता अगर आप पड़ोशी देश में यात्रा कर रहे हैं और दक्षिन अफरिका। लोटे का योजना बना रहे हैं तो वो देशों। के बीजा परयाप्ट से त्रिश्ट रहे पड़े हैं।